Tabuk ni jugni gari rok ni jaat wngkha yakbai chalokjaknai tei automatic cholinai gari. Phiaba ang khe yakbai chalokjaknai gari no hamjago. Tamoni hinba yakbai chalojaknai gari no khe jesakhe chalogwui mano. O gari no jesakhai fano koirwui chalogwui mano tei jesa lama o bo chalogwui mano. O gari no koirwna bwthakna tei dowui chalokna chini yago se. Automatic gari no chalokna khe gari no control khaima kok rok no kaham khe swrwngna nango. Amoni bagwui ang niji saak khe yakbai chalojaknai gari no chajago.